اكتر شخصية تاريخية حبيتها واعجبت بها نيلسون مانديلا علشان هو كان شخص ناجح وكان شخص مثابر، وعنده اصرار انه يحقق عدالات، ويحقق المساواة والعدالة رغم اي صعوبات ورغم اي مخاوف او اي حاجات واجهته في حياته.